Kwan a wobɛtim afa so de nnam asie anaa ahwɛ so yie ama ne atim adi nna akyɛre anaa akyɛre wɔ hɔ. Nti sɛ yɛfa nnam na a, yɛwɔ nnam ahodoɔ bi wɔ hɔ a yɛtim de hyɛ friigyi mu ne yɛwɔ deɛ yɛntim mfa nhyɛ friigyi mu nti nnam na a yɛde hyɛ friigyi mu no, sɛ wopɛ sɛ ɔsi hɔ kyɛre a, yɛwɔ friigyi ne baabi wɔ hɔ a, wode adeɛ hyɛ a ɔtim ma ne kyɛre pa ara ɔmfa pampane ne adeɛ biaa mma mu, ɔno wɔ hɔ ne afei so yɛwɔ kwan a yɛfa so ɔma nnam bi kyɛre. Te sɛ nnam bi te sɛ nsuomnam na a yɛyi bɛ no, sɛdeɛ ɔbɛyɛ a ɔmporɔ nti no bi te sɛ koobi ne ne mɔmɔne no, yɛde nkyene hyɛ no firi sɛ nkyene yɛ bibi a yɛde bɔ adeɛ ho ban nti yɛde nkyene hyɛ no na amma ne ansɛe. Sɛ wode hyɛ no a, wobɛhu sɛ ɔbɛtim aadi nna a ne ɔnyɛɛ hwee ne afei deɛ yɛbɛtim so de ahyɛ friigyi mu ne wode ahyɛ friigyi mu ne aatim akyɛre kama.